Faik esa boema hataholi natongo no bintang beuk ana teliti ana sadar bintang ndia nanu cahaya no nanu <hesitation> ini pesan neme makluk angkasa feek.